Bueno ät, ät cuando anhjampa que nä't jamu tristeza u dolor mejor än wanpa't himno, wanpa't este cosa de dios u ma't jojtzya' ä onhko'une, nä ejtzyajpa't u nä't tzamu ä une anaji'knhtumä o alguna cosa tzäkpa tzäkpapä'tzi ntzajmapya't jete, y 'yanhtyi jete por que 'yantyi jetji'k mas ijtu. yyy nta es mejor wa'kutyä y algun iyä nä minupä ti'yajku triste, nta't triste toy alegre toy feliz jejtzye't näjmayajpa y este me pongo me pongo ntzäkpa't oración entregatzäkpa't äj wit dios'ji'nhtumä jetij fyortalecetzäkpa'tzi y jäkäpa äj ntristeza aunque con dolor pe no le hago caso, nta't ntzäjkapya caso, mejor nta't ntzäjkapya caso, por que wa'ku't ntzäjkayu caso peortajpa'tzi, mas mas sale mas mas ya mejor nta, jenä wan wanapya'tzi, nä't manh ntzäki äj ntitya'p ka't nä manh ta'ke, ka't nä't manh jinhä nä't sijku, nä't nä't wät nä't ntzäjku nä't ta'ku, ka tiyä nä't ntzäjku, pero jinhä nä't wanu ka tiyä't nä ntzäjku pero toy feliz, es mejor asi.